इटली में एक बहुत पुराने प्रथा है। जय मा हर साल एक जस्न मनाओ जात है। जय मा इटली के लोग लाल अंडरवियर पहनत हाय। मनो जात है कि लाल अंडरवियर पहने ते नये साल में सौंभाग्य और प्यार मिलत है। और नये साल के अगले दिन लाल अंडरवियर को फेक देत है। ए इटली की परम्परा बहुत ही देशों से अलग है जोकि बहुत हास्यपद है।